वीश्व में एक्ता करनू हर इंसान के लिए संभाव नहीं है। सब इंसान अलग-अलग विचार कर रहे हैं। कोई को कसो विचार रहज कोई को कसो विचार रहज। ताऊ उनका सब को एक एकत्रित करना पड़ी। एक जैसा समानता का विचार नी बनी सकता। सब का भिन्न भिन्न विचार रह। सब प्राणी अपना अपना विचार छे सोचत समझात। जेखसे विश्व माँ अपने एक समान समानता तो नाहि बनी सकत। और समानता बनी जाये तो अपना विश्व देश को कल्याण भी हुई जाये। और हर व्यक्ति बहुत महान बनी जाये। पर ऐसो थोड़ो संभव नी है। की अपन सबको लिए सबका अपनी समान बनायी सके।